تے پائی اساں کول سوال کیتا کہ توس دنہ کیتنے غانٹے تس موبائل شبائل یا پھر سوسیال میڈیا یوس کیسکنی ہو تے یے ماڈی حساب نے لاؤ تے تقریبا میں تے تقریبا اگر موبائل پوردی چھوڑا تے پھر یوس ظاہر ہے اگر انٹرنیٹ پیکیج وے تے پھر اساں ظاہر ہے لگے رہنا تے نہ گراں والے فکر نہ کی نہ کات تے ائے اگر سوسیال میڈیا یوس کرو تے اچھے طریقے نال یوس کرو تے کوئی نئی نقصاں کوئی نئی تے اگر اچھے طریقے نال فائدے یوس کرو تو فائدے بہت ہیں تے اس گاللاں سوسیال میڈیا سوسیال میڈیا توس سہی طریقے نال استیمال کرسکھنے ہو تے سوسیال میڈیا کول اگر توس جتنا وی کی کارسکھنے ہو ایے ائی ٹی نے بارے جو بھی ہے توساں کول اور توس کام کرسکنے ہو تے سوسیال میڈیا ایک ایسا پلاتفوم کی جتنی وجا نال توس کائیں نہ کائیں جیڈا کی حسکہ توس کرسکنے ہو تے اساں ایک گراں تے لوگ نہ نیٹ چالنا نہ کی نہ کا ہیمیشا بس پھر ما بڈے کہ کے کوں پرے کوئی نئی کہ کے کون پرے کوئی نئی تے اس گاللان چے نا کے اننا سوسیال میڈیا مطلب اچھے طریقے نال یوس توس دیکھو نہ ایے آی نا دور دا چیٹ جی پی ٹی کھوللا توساں کوئی نہ کوئی چھیز لب ہی کوئی وی چھیز دنیا نے ہر چھیز توس سڈھی پئے دی چیٹ جی پی ٹی ایے آئی کھول تے توس اگر جتنا اچھے طریقے نال یوس کارلو اتنی توساں اچھا فائدہ ہو جسسے بڈھی بڈھی قمپانیاں جیڈے جیڈے لوگ تے آئی ٹی جیڈے یوس کرے تے جو کوئی استاد کوئی ڈوکٹر جیسی لب دے میڈیسیں جیڈی دیاں سب کچ دیوائیاں شیوائیاں۔ جو صدھیاں اے آی ٹی اُسی سرارچ مرو تے لابرینیا تے اساں گراں وی لوگ بس فلمیں شیلمے پرانڈے بس دیکھنے پوری رات لگے کوئی اپنے کم نے فکر نئی کوئی کی نہ کوئی کوئی گل نئی قسسا نہ بات نئی تے میں تے سوسیال میڈیا یوس کاراں کوئی بس دو تین گھنٹے تے نال اسے اور آی ٹی شائی ٹی کم لپٹوپ یوس یوس کرے آں تے جیڈی گل دی کی کے آی ٹی پروگرمر تے ایے جیڈی دیتا توس سوسیال میڈیا اگر کھولو یوٹیوب کھولو تے کیتنا کیتنا کی لبرینا تے میں آی ٹی میں آی ٹی جے مسئلہ جے اساں کے اسی ریٹ کہ دیا جاپا شاپا یے ختم یے لے یے وہ تے اس طرح کوئی رکھتے نیا اگر توساں اگر اچھے طریقے نال یوس کاریا سی سیکھنےجو بندہ سیکھو جیڈا آی ٹی تو اس دا کوئی نئی مشکل آی ٹی تھوڑے بہت کم کریگی نی لیکن اتنا وی نہی کی پورے مطلب ساری چھیزیں ایک بندہ تھا کہ وہ پورے کم شم کر را بس طریقے نال اگر آی ٹی ہونا مطلب دکٹر ہووے جیسے نہ پتہ ہووے نہ کی نہ کا ایوین وکھاڈا چھوڑے والا دکٹر جو نہ مطلب نہ کی نہ کا ایوین اؤ کے اگر توساں غر اُسا کول چھیڑنے بجائے ائی ٹی یا کوئی اور سوشل میڈیا یوز کرو تو بہت فائدے ہونے ہیں گر تو تھوڑا بہت سوشل میڈیا تے تساں کتنا بڑا فائدہ ہونا یا کوئی اور میڈیسن یار دوائیاں شویا ں تساں پوچھنی ہے نام شام تے۔ چنگ بلا ائی ٹی تے گچھو گجو تے سیکھو اور یوٹیوب بھی گچو ویڈیو دیکھو مطلب ڈاکٹر یا نرس شرز اگر تساں کوئی صبح سبق یاد کرنا وے سوشل میڈیا یوز کرو فیس برم بڈھے لوگوں نو دیکھو فیس بک لگے رہنے چووی گھنٹے فیس بک یوز کریں کوئی بندہ کوئی اور کم کراں بس نہ گران نو فکر نکی نکا جتنی توس فیس بک یوز کریں انا تساں نقصان اے فائدہ نی اے کوئی اچھی چیز یوز کرو آنچھا چلو فیس بک جی چلو انفارمیشن ڈی جو ہے گل چل دس چھوڈنی لیکن اس دا مطلب نیاں کی چووی گھنٹے توس فیس بک ویڈیو شیڈیو لگے رہو یہ وہ تے ائی کے نکے جاگتا دیکھو تے بس ادھر کا ادھر با موبائل ٹنگے ٹٹیے تقریر کرو اور بس ایویں دے چس ائی مائی کے او مائی کے قصہ ریلاں پیے او سارے لبیہ چووی گھنٹے موبائل بچیاں میسج کریں کوئی کے کوئی کے بس ایویں ٹیم ویلے بیٹھے تے ٹیم پاس تے اس اس تو چاہینا سوشل میڈیا جیڑا کم تو کم یوز کرو تے جتنا وی ہو سکے تے سوشل میڈیا کم یوز کریں تھوڑی بہت چلو بندہ فری بییا یا کتے بندائ رہ رے تے بندہ تھوڑی بہت ویڈیو شیڈیو ویکھری کنا لیکن اتنا وی نہی کی تساں چووی گھنٹے فیس سوشل میڈیا اندر وڈیے اورا ہو یہ وہ تے اور میں ائی ٹی ائی ٹی پڑھناں تے استے اساں لینگویج جوباں کیتی سارے سوشل میڈیا وچ پےیاں دیا کر تس یوز کرو اچھے طریقے مس استعمال کرو سوشل میڈیا نا تے۔ اور اگر تس ائی ٹی کا تے اتنا بڑا سکوپ۔ اگر تس کھولو فیس بک اور جڑیاں چیزیں، فلمیں فلمیں دیکھنے بجائے، اگر جو کھولیں تو کتنا بڑا فائدہ ہے؟ تو ساڈا تے اور مائی کالا جڑ دے۔ بض لوگ جی موبائلاں بڑے، یہ کریں وہ کریں، کوئی نئی۔ موبائلان شبائلان بڑے، تو کی نئی ہونا؟ تے... تھوڑا، وہ بندہ چلو، عیر دنیا شنیا، یہ وہ دیکھاں سن، تھوڑا ایکٹیو ہونا، مطلب ٹھیک ہو نا؟ تے اساں گراں والوں لوگان دیکھو، بس جو وی ہے جی، یہ ہے موبائل تھوڑا ہے۔ بندہ کم یاراں ہوئے تے تاں وجہ موبائل اے یوز کر یا، تے وہ یوز کریو کی نیا؟ سوشل میڈیا وچ کافی انفارمیشن نکو، سب کچھ ہے نا؟ تے اس وچ کوئی نیا کے تو تس سوشل میڈیا یوز کرو، یہ کرو وہ کرو۔ سوشل میڈیا ایک انسانی زندگی۔ بہت اچھا سر کرنے دی جنیا کے تس مطلب کہ بندہ۔ گاؤں وچ بڑے ہوئے، بس جڑے کم ہوندا ہے۔ اساں بڑے بڑے دیو، اسی اراں یہ تے نیا۔ مطلب تساں اگر نیا تے کوئی اور مختلف گھر ہو، جس سے مڑا پیو کوئی کم کر داں، بیکری کام کراں، ماڑا تے نیک بیکری تے کام کراں۔ سوشل میڈیا ہیلپ کی نواگت سے، ائی اے ائی کی ہیلپ سے۔ توس ہر چیز۔ تساں اس ٹیم کے کیتا کے کیتا؟ تس۔ اے ائی تساں اپنا دوست بناؤ۔ ہر چیز تساں دستی سکنی۔ تے اساں گرانے لوگ موبائلے وڑے، یہ کرے وہ کرے، او کوئی نئی۔ موبائل لیں، موبائل موبائلے سارے ہونے اِٹّی یُوس کریں، اِیہ یُوس کریں، اِس سب جِدّے جِدّے جِدّے... اِس مبارک نی ویجݨال سوچل میڈیا نے۔ یُوس دا تیکھا سوچل میڈیا جِتھاں تُسیں سئی شمل کریں۔ اِتنا سئی ہول تیکھا تُسیں جِتھاں غلط شمل کریں، اِتنا تُسیں... تُساں تُساں نقصاں دا۔ ٹیچر جی، اکادمی پڑھݨ کوئی کدھر جاݨ کوئی؟ کدھر جاݨ کوئی؟ کچھ ایسا ضرور نی کہ... اے اے اے پیزی تُساں کو تُسا اک ویسٹن لکھو، بن تاں سارا سولوشن کر ݙی تُساں دی۔ چھوڑنی اِس ویس کوئی نی کہ تُساں مطلب کہ سوچل میڈیا یُوس نیو کر رہے ہو، تاں ایہو کر رہے ہو۔ کوئی اکادمی کچھ نی دی۔ اچّھے تو اچّھے ٹیچر ݙے رہے ݙے، اوہ تُساں لبّی رہے ہو۔ یوٹیوب تے اچّھے لیکچرز تُساں یوٹیوب تے لبّݙے ہو، تاں اِس لکی ضرور دی کہ تُساں لبّی رہو۔ یوٹیوب تے لیکچرز تُساں یوٹیوب تے لبّݙے، اِس لکی ضرور دی کہ تُساں ٹیچراں کو گچھو، فیضو کی کرو۔ اگر تُساں ہاں کہ اگلا جا دوران نظر، تاں بہت آئی ٹی سکوپ ہے، بہت آئی سکوپ ہے۔ اک ڈیٹا بیج جیرا سب کچھ دا اے۔ تُساں پتہ کہ سارا آئی ٹی منجمنٹ کرو۔ اگر تُساں اگر آئی ٹی سمجھݨ ہو، تو کوئی نی مشکل کہ تُساں آئی ٹی سوکھا نی لے۔ آئی ٹی ݙیکھو نا! آئی ٹی... اِٹے آ سمان نیو، تاں کوئی نی مشکل کہ تُساں اِٹے سوکھاں نی کݙیو۔ اکھ تُساں ݙیکھو نا اِٹے! ایہہ اک اِس چیز دی اگار ٹھیک آ۔ اِٹے جی اِنساناں کوں پاوِک فیض دی تے ہور جیڑے دے جیڑے بڑے اساں دے لوگ جے گلاں شلاں کرنے ہوڑیں جی کہ سوشل میڈیا دا استعمال نہ کرن تاں ایہہ غلط اے۔ موبائل نہ ہووے، لیپ ٹاپ نہ ہووے، ایہہ ساریاں گلاں ضروری نیں۔ پر سوشل میڈیا دے وڈے فائدے نیں اگر اساں صحیح طریقے نال استعمال کرو۔ فیس بک، ٹک ٹاک، یو ٹیوب تے فضول چیزاں دیکھݨ دی بجائے اگر تساں اچھے کم کرو تاں ایہہ فائدہ مند اے۔ جیڑا جیڑا تساں سوشل میڈیا نوں سوچ سمجھ کے استعمال کرو، پڑھو لکھو، یونیورسٹی ہو یا کالج، سکول ہو یا گھر، ہر جگہ ایہہ کم آندا اے۔ سوشل میڈیا دا مطلب ایہہ نیں کہ ہر چھوٹی وڈی گل فوراً پھیل جاندی اے۔ پہلے زمانے وچ لوک دور دراز ہوندے سن، فوتگی ہووے تاں وی پتہ نہ لگدا سی۔ ہݨ تاں سوشل میڈیا تے کوئی فوت ہووے تاں دو منٹ وچ پتہ لگ جاندا اے۔ پر ایہدا مطلب ایہہ نیں کہ تساں چووی گھنٹے ڈرامے تے ویڈیوز دیکھدے رہو۔ ایہہ ساڈا وقت ضائع کرݨ دا طریقہ اے۔ لوک فلمیں بݨاؤندے نیں تے اساں صرف ݙیکھݨ والے بݨ کے رہ گئے ہیں۔ فائدہ تاں اوہناں نوں ہوندا اے جنہاں نے فلمیں بݨائیاں، اساں تاں صرف وقت گنواݨ والے ہیں۔ اساں چووی گھنٹے بیٹھے رہندے ہیں تے کجھ حاصل نہیں کردے۔ ایہ لیپ ٹاپ آں فر وچ لگیاں نی۔ تساں لیپ ٹاپ آں تھوڑے جیہے کوئی ایہو جہے۔ کوئی چنگا کم کرو۔ فر تھوڑا جیہا اے آئی کولاں۔ مدد گنی چھوڑو۔ تساں کتنا وڈا نقصان۔ کتنا وڈا فائدہ ہوندا اے۔ ہور ایس سوشل میڈیا دا صحیح استعمال کرو۔ جیویں پرانے دور وچ، لوک گھوڑیاں تے سفر کردے ہوندے سن۔ کوئی کیہڑی خبر نہ ہوندی سی، دور دور تک کوئی رابطہ نہ ہوندا سی، کوئی سروس سسٹم نہ ہوندا سی۔ ایویں. سعودیہ دے لوک جیہڑے ہوندے سن، ساڈے جیہڑے پیارے لوک اوتھے گئے ہوندے سن، تقریباً دو دو تن تن سالاں تک کوئی رابطہ نہ ہوندا سی۔ کیونکہ نہ کوئی سروس ہوندی سی، نہ کوئی رابطہ ہوندا سی۔ ہکا موبائل لٹکایا ہوندا سی... ہک غریب فون نال، او وی پہلے جیہی سروس نہ ہوندی سی۔ بس ایویں بس لگے ہوندے ساں۔ تے نال ای دیکھو، اساں کال کیتی، اساں کول بیلنس ہوندا سی۔ اوہ ویلھا ایہ دور ہوندا سی کہ جتنے منٹ تساں گل کرو، اتنے منٹ دی پیسے دی ادائیگی کرنی پیندی سی۔ ایہ تساں دیکھو کہ اج سوشل میڈیا دا دور اے، ہتھ وچ مطلب اے کہ کوئی وی چیز چاہو. کوئی چیز دیکھنی ہووے۔ کوئی تساں چنگے تو کیا، کوئی وی مطلب نماز. سب کچھ دین و دنیا، آخرت جیہڑی وی. ایہ سب کچھ سوشل میڈیا وچ موجود اے۔ تے ایس دا ایہ مطلب نئیں کہ تساں سوشل میڈیا دا غلط استعمال کرو۔ چلو اگر کوئی بندہ فضول بیٹھا ہویا ہووے تے بندہ دیکھے اے سنڑیاں، مطلب اِس وچ کوئی نیاں کہ تس تھوڑا بہت سوشل میڈیا دیکھو۔ مطلب ایہ نئیں کہ کوئی تہاکوں منع کرے کہ انسٹا یا ٹک ٹاک بالکل نہ ورتو، پر اپݨے کم دی حد ضرور رکھو۔ گھنٹہ بھر یا اَڋا گھنٹہ توں زیادہ نہ ہووے۔ دنیا اِتنی تیز چلدی پئی اے، تساں جے صرف ٹک ٹاک تے فلماں ݙیکھݨ وچ ہی لڳے رہو، تاں پِچھے رہ ویسو۔ سوشل میڈیا کوں اَچھے کماں کیتے ورتو، فائدہ تھیسی۔ پر جیڑا نقصان کر گھِنسو، اوہو بھروسی۔ ہک ٻیا مشورہ ݙیواں، جے تساں آئی ٹی یا اے آئی وچ کم کرݨ چاہندے ہو، تاں ہُݨ دا وقت ݙیکھو۔ روبوٹکس تے آٹومیشن دا ڄَم ڄَکݨ پیا ہِے۔ جِتنا ہو سڳے اِیں فیلڈ وچ مہارت حاصل کرو۔ صرف رٹّے مار کے نمبر نہ گِھنو، عملی کم تے دھیان ݙیو۔ اٹھ سو نمبر ہوون یا نو سو ، بے فائدہ ہِن جے عملی ڄاݨ نہ ہووے۔ اصل فائدہ اِیہو اے کہ جیڑا ہنر سکھو، اوہ روزگار دے کم آوے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ہک شے سِکھو، اِیہو اصل فائدہ ہِے۔ اے تے اساں نے گراں دا ماحول بنیاں دا جی نکا پڑھے پڑھے لیکن پڑھنے ناں کی فائدہ؟ تساں کوئی کام ہی نہیں آنڑا یارو، تساں کوئی چیز ہی نہیں پتہ، تساں پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ کے فائدہ فر تساں نے پڑھنے ناں۔ اِس گلاں میں تساں مشورہ دیاں کہ تو جتنا پریکٹیکل پریکٹیکل کرنے سے تساں فائدہ دا۔ آنڑے آلا وقت یو نیاں پوچھنا کہ تس کتنا پڑھیا، تس کتنی ڈگریاں ہندیاں تساں کے ہاں، تساں کے نیاں۔ اے کوئی نیاں پوچھنا۔ تساں ایکے گل بس پوچھسن کہ تساں کے ہنر ہے آنڑاں یارو، تساں کوئی چیز آنی جے؟ تساں کوئی کام آنا ہے تے تساں رکھنے آں، ورنہ کوئی نیاں فائدہ۔ آہا، اے چھوٹے موٹے کام ہوئی گے جی۔ اے اے کام منیجر بیٹھے دے ٹائیپنگ کرنے جے۔ اے او وقت ہے، اے کام ربورٹ دو منٹاں اندر کرنے جی۔ کمپیوٹر دا اے اے فائلاں دیکھو، کمپیوٹر آیا۔ پہلے اتنی اتنی فائلاں ہونیاسن، تے دس دس لوگ کام کرنے ہونڑےسن۔ فائلاں کٹھیاں ہوڑیاں سن، کوئی کیڑی کوئی کیڑی فائل۔ ایک کمپیوٹر آیا، دو منٹاں اندر اے سرچ ماریا، تھوڑے جے نمبر انٹر کرنے آں، نام شام لکھیا جیڑا کہ آگے آئی ڈی نمبر سا اُس تساں لکھ دیو، تے اُو تساں دستی کڈی دے چھوڑ سی۔ اے بندہ ہے، تے اے بندے دا ریکارڈ۔ اے کام دا مطلب ہنڑ دیکھو، ویکنسیاں شنسیاں آسن تے جلدی ختم تھی ویندین کیونکہ آگے تساں پتہ اے. ربورٹ ہی آسی۔ ربوٹ شپوٹ آلے اوہی کام کرنے۔ جاپان وچ دیکھو، اے کوئی نئیں ہر جگہ ہی کام کرنے دے۔ تے اس گلاں وچ تساں جو آکھدے او، اس دا مطلب اے کہ جتنا پریکٹیکل ہووے، اتنا ہی کام کرو۔ ایہ نئیں کہ صرف پڑھائی کرو پڑھائی کرو. نمبر چاہے جتنے وی ہون، لیکن پاکستان وچ اتھے کسے کام نئیں آندے۔ اے گلاں ہن تھوڑے بہت لوکاں پتہ چل گئین۔ یونیورسٹی لیول تے پڑھن والے جاندے نیں کہ جنہاں دا مقصد صرف گراں رکھنا ہووے... پاکستان وچ ساڈے وچارے لوگ بس پڑھاؤ پڑھائی پڑھائی تے پڑھائی تے لگے رہندے نیں۔ ڈگریاں ساڈے کول کتھوں نیں؟ پی ایچ ڈی کتھوں نیں؟ فیر اتھے پھردے نیں۔ تساں کی پریکٹیکل ہو؟ انٹرویو وچ کی دسو گے؟ اساں تے تساں نوں کم کرنا نئیں آندا؟ پچھن گے کہ تساں نوں کم کرنا آندا اے کی نئیں؟ پر جے تساں نوں نئیں آندا، تے فیر کیوں رکھن گے؟ ایہ گلاں سادہ نیں، جتنا پریکٹیکل کم کرو، اتنا ہی فائدہ ہووے گا... تے باقی